अप्प्रोक्सिमतेल्य् अमर् इतिय फिश् इन् थे एअर्थ् अरे तोतल् इ गुएस्स् म्य् गेने अबुन तोतल् त्वो थोउसन्द् फिवे हुन्द्रेद् तो थ्री थोउसन्द् होबो। लगे थ्री थोउसन्द् स्पेचिएस् होबो लगे अच्चोर्दिन्ग् तो फूद् अन्द् ओर्गनिजतिओन्, अग्रिचुल्तुरल् ओर्गनिजतिओन् अप्प्रोक्सिमतेल्य् फोउर् थोउसन्द् फिश् अरे थेरे सो थत्'स् व्ह्य् इन्दिअ इन्दिअ मेअन्स् वतेर् वतेर्, इन्दिअन् वतेर् इन्च्लुदिन्ग् त्वो फिश् वतेर् फ्रेश् वतेर् अन्द् मरिने स्पेचिएस् मेरे फिशिएस्। अरो फ्रेश् वतेर् थगे, त दुइ तए मिले गिने थ्री थोउसन्द् तो फोउर् थोउसन्द् होपो लगे।